Хирси сафед дар минтақаҳои сарди Арктика зиндагӣ мекунад. Барои зинда мондан, он пӯсти ғафс ва мӯи зичи сафед дорад, ки гармиро нигоҳ медорад ва ба он кӯмак мекунанд, ки дар барф пинҳон шавад. Зери пӯсташ қабати равғани ғафс аст, ки организмро аз хунукӣ муҳофизат мекунад. Пойҳои калон ва нохунҳои мустаҳкам ба он имкон медиҳанд, ки дар барф роҳ равад ва шикор кунад. Бӯи хеле қавӣ низ ба он дар ёфтани тӯъма кумак мекунад.